Ori ano, wo m wara oo waghe, Nong ongha o ri ano ka nju eya. o makam se nyan atu aching nyan atu a ching o ki taghe na nyi ongha, nong o ri a no oyen ebhi ejum ka nju eya, o mokam ebi ejum aji afo eching. Ongha ori ano nong nne. Amit mma ongha ating onog o yen ma etup eki yea. Nje afuba ongha ka jen nje nong ari amo a ka not a yen ongha. ongha ori nong nne nyo bhara nju. Nong a bhara ano nju omokam se nyam atu aching, nyam atu aching a ki ye. ongha ori ano ori ejum nji o bhak wut ebhu ejun nji bhi ekhibha ongha oki tongha se ejum ebhi e ri ago ebhak. We tuu biji, otue bhiji. Ongha na ori ejim nji obhara. mbi ori ano o tagha o yeg nga, otagha o jak nga, o tangha, ofara ajum oju chen chen. Kpe <hesitation> o o rue eji o amghe nju e ya, ongha oki ye afo, o bha a nju ta ojak o bhak.